चीन, चीन एक नरो बड़ों देश है। जसा रूस कनाडा ऑस्ट्रेलिया अणके बाद में चीन चौथा नंबर को सबसे बड़ों देश है। चीन हे चाइना भी केवे। जसा के वे नी के यो चाइना को सामान हे मत लिजो। चीन में सबसे ज्यादा मनख बौद्ध धर्म हाला रेवे। जसा देवता माने नी तो वा कई के बौद्ध धर्म ज्यादा माने। चीन की एक बात ओर या है कि वा सबसे ज्यादा जनसंख्या रेवे। ओर देशा से सबसे ज्यादा मनख वा रेवे। <noise> चीन जसा भारत के अद्दर खुट में उत्तर की आड़ी हेगो। तो यो कई के आया दन भारत से तानातानी करतो रेवे। के माकी जाग या तक हेगी तो यो लड़तो रेवे भारत से।